<noise> himɓe footan sembre dan ɗo mabbe. Lallay himɓe footan kam. Ko wanni daada maako be baaba nana se lallay se to o waaɗin ma ba. To a joogi Allah ma to a waada ko a waadata lallay a footan.